أول حاجة بتجيب الآلة اللي انت بتستخدمها عشان تفك المسامير اللي هي قافلة على الإطار بعدين بتبدأ ان انت تلفها في اتجاه اليمين أو اليسار على حسب ال- مسمار نفسه قافل ازاي ، بعدين بتروح خالع الكاوتش وتجيب الإستبن أو الإطار الإضافي اللي عندك وتعمل نفس الطريقة اللي انت عملتها لكن بالعكس وبتبدأ ان انت تدخل المسامير تاني وتلفها لغاية ما الإطار يكون رجع لمكانه